Oziq-ovqatni bizning sog'ligimizga ta'siri, ya'ni zararli taraflariga keladigan bo'lsak, qachonki biz <hesitation> oziq-ovqatlarni yuvmasdan iste'mol qilsak, bu sog'ligimizga zarar berishi mumkin. Ikkinchidan, turib qolgan, ya'ni bir kun <hesitation> oshxonada qolib ketgan ovqatni ertangi kuni <noise> yesak, bu ham sog'lig'imizga katta zarar ko'rsatadi. Chunki o'ziga mikroblarni yig'ib olgan bo'ladi.